Tibbiyot rivojlanishi va odamlarni uzoq umr ko'rishi jamiyatga turli xil ta'sir ko'rsatadi. <hesitation> Bir tomondan oilalar uzoqroq birga bo'lishadi. <hesitation> Tajribali kishilarning jamiyatga foydasi oshadi. <noise> Boshqa tomondan esa aholining qarashi ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.